برأيي إن <hesitation> الأولوية لازم تكون للنمو الإقتصادي، علشان لو كان في إقتصاد قوي بالنسبة للدولة <hesitation> راح تقدر إنها تكون <hesitation> دولة متمكنة، وتحافظ على البيئة، وتحافظ مؤسسات الدولة، وتحافظ على الشعب، فالإقتصاد هو الأساس، وهو اللي يبني حكومة صحيحة.